Kôfa mieritreritry fotôan̈a izen̈y za a zalahy, fotôana zalahy volamen̈a e ary fotôa io koa mande. Fotôan̈a io koa izen̈y raha tsy mety ampody eky kô fa raha tsy takatrin̈a in̈y raha tsy takatra edy e efa izen̈y e!